من أكثر الصفات التي تعجبني في لأخرين وأحبها بهم هي صفة الصدق وأمانة، هذه هي أكثر صفة أحبها فيهم على الإطلاق ولا أحب غيرها.